إي طبعا حل مشاكل الأرض أولى، ل- لأن نحنا بحاجة لحل الأزمات البيئية والاجتماعية جبل ما نتوجه للفضاء، لكن الاستكشاف الفضائي ممكن يكون له فوائد كبيرة في المستقبل، ما حد يدري علم الغيب.